وافضل انو لا اكون مضطرا للنوم ليوم كامل لأن اني من النوع الي كلش اجوع و كلش هواية بسرعة اجوع فماحب انو اكون جوعانة ف دايما احب اني اكل و يكون اكلي ايضا بطريقة صحية ف.